اشد الأشهر حرا شهر سبعه و تمانيه و تسعه و اكثرها بروده بيبقي واحد و اتنين و تلاته و اكثرها رطوبه بيبقي شهر عشره وحداشر و اتناشر و اكثرها جفاف خمسه و سته و سبعه.